कुछ चिडयू नौ जु मेते पता ची उ छिन कबूतर ,तोता ,मोर, अर हमा बाज अर कौआ, कोय, उल्लू अर हंस।